זאת מרה תלכא מפתח עג’יב ייכול יחל איי בבב פעלעעלם. ואחד שאב כאן ענדו האד אלמפתח ובדה כאיסטעמעלו באש יקטשף אמאקין ג’דידה ואסראר מחביה. כאן אלבב קול בבב כאייל’לו, כאן כאיידח’לו לאעלם מוכתלעף. מרת כאיקום אמאקין ג’מילה ומרת סעיבה וכח’טירה. מעאל אלוקת תעלם אנו אלמפתח מאשי גור באש יפתח אלאבואב ולקין באש יפתח פורص ג’דידה.